هي مكنتش سفينه عادية كانت سفينه غريبه حتي شكلها كان ملفت للنظر الناس فضلت تقول دي اكيد سفينه قديمه و عريقه، الا شخص واحد كان عارف أن السفينه دي جايه من الريح مش مجرد سفينه عادية ، هيكتشف بقي أي هي السفينه ، وجايه من فين